Kaney kaman sanat peind de <noise> ambeayeats de guiney modo anoc, uu awa joy joy ngiets añolaw au por que amayan meat sang, timi ndiec au mayan batsang timea anac chuck pues am unguies aguey andom maw este gumi por que maran pasial <noise> a mallan cull a mallan vida pertimi ni awey maian vida animal que, time pashon njean apopitniw gumea maian vida pawi <noise> apanbiu, apanbiu anoc ndiek guiñe modo augu meaw perin pasialpara mallan pansan, time pashumum pobre ndiek apanbiu tiwel gu mi vida parmi biel por eso llamaw aroc noc este guey timea mau guey onguies keajaw maran temeat ti cambaj ijots aw matsap, matsap mikit por montak iti panguyiw uachiliag ma ña para malc. Lot pashmon taweyt shi wal japan biud toaid, apan biud iras woy ambiguey ambiundk por shu gaw mai mi vida pandow por ndiek temi paul teal atoquey, teal patio libre, apanbiud twel por que nimala tanguy ni telan bay ni ti micuch pasan be niti pandied pan bic y tin gumee gume naman pandied pera panballeshe más pronto pan pindio ik porque inbol mind y chindoy chindieque por eso caney caman atokey mode asloc caney caman este gumos mas loc este alerta pobre ugue ngow maw maram pasealou ngiet anodiet anotied teaguiney segura pan biud ball por eso atoquey boda lat este nicambajac ikoots atoquey costumbre, atoquey ugue, atoquey awil, time paus seguro panbiuminim gumia awua ambu mayambu vida ndeke porque ni mal, shu poruqe ambiu mambiu igueye anguiñaw wal. Timigiertput inilot aguerpapanguerd papanguerdshigui estede para meshcuentapara shiiloit uuguelcagaj matsantkith capikiendt apinbi unimeshmanba toqueya amiguielkeit timbi kimiunicuruiduguey.